كرة القدم اكيد ما مدربي عليها وما متعودي عليها وما تعجبني اصلا <hesitation> ما يعجبني العبها ولا عندي احد العب معانو ولا اكو مكان اصلا العب بينو واصلا ما كثيغ تعجبني ما احس بيخا معنى ولا بيها فكرة ولابيها فد ذكاء وأفضل كرة السلة احسن منا أكثغ منا